Dabbaaji ɗi mi yiyata waɗanaa yam, ɗoon Aledia, ɗoon Kutiru, bana Buldog, ɗoon Feƴooru, ɗoon Feƴooru domru won ɗon, Demboo, ɗoon ɗo yaari tabaaji ɗi kam.